oyi so sannu a bosi o wa o a dia diya sese o tawɛ a o famu zun oro oyi lena ni bi ere ni ji hɛn'a pantinne to nimi sɛra tonu ji mɛ oyi uwa han han to'oɓo wɛwa a ca wɛna to oyi sara yɔrɔ to fuwa-fuwa to o tira mu ɔrɔ ma zeni oro wayi wa ɲu yi ɓwa ho dimiyan to wa ma we pepɛ a ji hɛ'oyi diya mu han famiye-ra tuwa han zun'in tuwa jira nitin ninan ɓa ɲu yi ɓwa to nuho ɓɛ daɓabe ɓa we woro be ɲu'ere to nuho ɓɛ daɓabe mɛ ɓayi mina wa woro be ɲu'ere aɓa nupɛ lo mide'a toɓa yɛrɛ janfa wɛ ato nuhonunɛ yi minian ami ja ɓa ta mado'onu to ɓa ma ji se ɓa mɛ ɓa ɲu yi ɓwa to sunuwo mi ji-ro naso mu -mu ma zeni ho o ɔrɔso muma zeni donk wawe oro biyo ni sannu a benɛ ɓa nucoza yi wo oro biye ani sannu yɛ to ho dimiyan ma wesin matete